سینٹ پیپر اک طرح دا کاغذ ہوندا اے جس اُتے بہت چھوٹی چھوٹی کنّیاں لگی ہوندی ہیں تے ایہ کنّیاں بہت سخت ہوندی ہیں جو چیزاں نوں صاف کرن لئی ورتے جاندی ہیں۔ سینٹ پیپر دے ادیش بہت سارے کم لئی کیتے جاندے ہیں۔ آؤ آپاں اینہاں بارے گل بات کردے ہیں جس وچ سب توں پہلا سینٹ پیپر دی ورتوں کسے چیز نوں چکنا کرن لئی کیتی جاندی اے، مثلاً جدوں تسی لکڑ دے وچ آپ دیکھ سکدے ہو، جے تسی لکڑ دی بنائی گئی وستو جیویں میز، کرسی، دروازے دی سطح نوں سندر تے چکنا بناؤنا چوندے ہو تے توہاڈے نوں <hesitation> اوہ دے سینٹ پیپر نال جیہڑی خُردری ہوئی لکڑ اُتے اوہ ہٹ جاندا اے تے جیہڑی اوہ چکنی ہو جان دی اے۔ دوجے نمبر تے آپاں سینٹ پیپر دی ورتوں لکڑ یا طرح طرح دیاں پلاسٹک دیاں مادیاں تے صاف کرن نال اتوں تیار کرن لئی کیتی جاندی اے۔ جے میں کی پلیٹ وجھاؤن لئی پہلے تے ایسٹون نوں کسنا ضروری ہوندا اے۔